Uni ottoh gham kusi omoh dahum bi tah zin jom nzinjom ohurubi anong kuwada yina oshaha enie ka ayenm ody cayenm ki igbahazim bi zim jom anang maneh ah mo kowazhy chom meh anong kawadah bi eshawo dah zini mam cha njom oh meh wo ogbekpienangkpien nhahamo kpanyi bi kpa mmi dh wowa hi beh mjijom nyari che nterword ko ochuwazi chom cham nyari che danny, danny danny danny mando efah mandoh ku mi nzijom nyarong kpienankpien odey ayodikop kwam bishi nyaribeh chiem iddiah mbri ghamo ogbe odok nna nzijom nnang foo sum bi over kwenong okanum onanghum akpien kwa adumodum tey onanghum ma akpien okaka okhurubi ma oham mazi woma oham iddik keh kimi si sa inang mi tem emidhan kpong kpong kamacho oruriman simh ben bi teh ovar igbmokpabi obriokanum nuk akpien ka wurowuri koniyib kam ki nah wureh meh woh imi embri ndoho ogbe, ogbe kwa nwoma cheni nshami igmokpabi ten okanum dok aha iddik ddok ddok kimi bri shami igbmokpabk odey bi owusaman-e Ngor si wo ka ewon tem chaman imbiri simi dik iyak iyakamazim obiri ya itta kwam ka omoh zoni moh wanghewon so igbi kawada momoh rahayo mobi taa moh zino okpanyi ma moh ha owon chamam ga njom, ogbe amoh hahami okpanyi mand bi kpa ogbe danny mo-mo si idik dhem oruniktem ojemum oyerum ah ohonohono mbi mah okey tay mo zino okpanyi wa mo zinjom <hesitation> kam macha onong ko mo raynocha duk ogbe kuni otok gam kusi mando mbiri oday odey hia dey woh ezi me pic dok mdima nkanh ha anang a memba dewesha gbewoh acama bhena bi otoh moh dey yan nyari beh ham azima yani, nyari beh omgbo beh bi ana baniyan odik kowundah ayerum aberiyan mbirighama okpanyi ayodikop banny pham pamo ayo osimoh yari ah ogbe okowira maa gbedam ru mizima nkari rah igbahazim sham nyari beh ayi osoyano okpena ma ma ayo ko wang nyanibhe nyari beh mandoh bi shi Idiah ogbe obrowoh duk kodey idik komo baro dik kpongkpon nkari soh mo hama ah ochatok ohum faa noh dey nnah ndomah nwanu ohum bi rong aza wonotok onoh dey oni okpangn. Ham kam oham nnchina ohum nza wonotok iddia mberine odem kwa okpu kpa kwo sm gha kam eyongha kimi si tara owongh kowa eyangha himisi angham ogphani bi phaal ohuribi oddah kwam kibadanny omoh hh macha <hesitation> ngumazuwe odoa dham mo kwo bi kpa nza tawa igbe kawa da oddah dham mo kwo nnong igbimokpabi omembo nangho ekwah <hesitation> ogbe hu kpienangkpien oh keh sha